هي بطبيعة الحال المشينة يمكنها ان ترسم <hesitation> وتصنع موسيقى وتصنع ألواح فنية لاكن انا نض انو بطبيعة الحال الفن هو عمل انساني <hesitation> البشر هو الي يستطيع انو يقدم لوح فنية لانو فيه الاحاسيس وفيها فيها الحاجة التي عاشها ذلك النسان وهي المشينة لم تعش مافيهاش الروه لهدا لانو نضن انو المشينة والالات يمكن انو تصنع فن لكن لن تتفوق على الانسان